غاح افضل فقدان سمعي لان بصري اذا فقدتونو ما غاح اطيق اغشع كلشي قدامي ولا غاح اطيق اقرا ولا غاح اطيق اكتب اما السمع صح مهم بالنسبة اللي ويمكن يتعوض شوي شوي وغاح أفهم الحكي عن طريق إشارة او حركة الفم ، وممكن استخدم سماعة اقوي بيها سمعي.